Al e ëmpurtant stüdié la storia përché parei forsi ün a fa pa gli stesi erur <hesitation> già fait ënt ël pasà e përché al e ëmpurtant për la cültüra d'üna persun-a savei coza a ie capità ënt ël pasà